Ny fomba hikarakarana ny hazan-dranomasina amin'ny fomba azo antoka mba hisorohana ny loza izany a, de le izy le vao azo avy anaty ranomasina iny a, de karakaraina, asorina ny zavatra ao anaty kibony ao a, de <hesitation> sasana tsara madio, na koa hoe tehirizina anaty vata fampangatsiahana izy atao mivaingana tsara, de afaka tehirizina elaela izy amin'izay.